Ñy siran-dranomasy ñ'ahy ñy teako ampiasà, fotone, reñy ro mampatsiro ñy ketrikin-teña ;satria mivainga soa sir'eñy ro misy proteiny miarakaminy ñy kalisiômy añ'ainy ao. mampatsiro <shushes> ñy ketriky ketrehin-teña.